நீங்கள் பார்வையிட விரும்பும் நாட்டின் தூதரகம் அல்லது துணைத் தூதரக இணையதளத்தைப் பார்வையிடவும், ஆன்லைன் விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பூர்த்தி செய்யவும். பாஸ்போர்ட், நிதிச் சான்று, பயணத் திட்டம் மற்றும் உங்கள் விசா வகையைப் பொறுத்து துணை ஆவணங்கள் போன்ற தேவையான ஆவணங்களைச் சேகரிக்கவும், விண்ணப்பக் கட்டணத்தைச் செலுத்தவும், சந்திப்பைத் திட்டமிடவும் தேவைப்பட்டால், விசா நேர்காணலுக்குச் சென்று, உங்கள் விண்ணப்பப் பொதியை தூதரகம்/தூதரகத்தில் சமர்ப்பிக்கவும்; நாடு மற்றும் உங்கள் குறிப்பிட்ட விசா வகையைப் பொறுத்து செயல்முறை மாறுபடும்.